Fahaizako azy koa zao agn' Allemagne agny zay i, <hesitation> n' Allemagne zao anisany nisy hoe nisy train suspendu voalohany tamy mille neuf cent <hesitation> nandesindreo nitatera élephant, zay zao anisany nampalaza azy de tamindreo tagny koa anisany nisy olo <hesitation> ingénieur namorona ordinateur, zay koa zao anisany tantarany.